Roa izao ny fatatso: Gny raiky ny vitsiky; gny vitsiky mana ny Mpanjakavaviny, misy ny miaramila mpiamby, misy ny mpiremby hany <noise> sady mpikarakara ny toera fipetrahandreo ao; da gn anjara asan'ny Mpanjakavavy toy ami'izao da miteraky. Da misy avao koa gn vitsiky manao gn asa fameloma an'ny atody io avao gn asany. Hôkizay avao koa ny amin'ny Tantely; misy ny Tantely piremby hany, misy ny Tantely miaramila, misy ny Tantely mpiasa; da ny Mpanjakavavy gny miteraky ny Tantely. Izay tantely abiaby amin'ny tragno raiky izany da anakin'ny Mpanjakavavy io aby.